Prima dë tüt, prima dë ciamé scüza a cuaidün dëvrìa savei la mutivasiun perché deve felu, comuncue niente se l'as fait cualcoza che t'dëvìe nen logicament deve cerché dë d'arivé a ün compromesso, comuncue le scüze s'a sun necessarie, deu comuncue ciameie, pöi bo a dipend da tante coze